حاول ان انت تلهم نفسك الاراده اللى هتقدر توقفك عن <hesitation> العمليه دى ان انت تبطل تاكل اى حاجه فيها سكر لازم يكون عندك اراده ان انت تتخلص من المشكله دى لان دا ممكن يضر بصحتك فا احسن حاجه ان يكون عندك اراده و تبتعد عن اى حاجه ممكن تخليك ان انت تتناول اى نوع من السكريات